Sai nen, mi secund mi, a dipend a dipenda da la coza, ënt i circhi ënt i circhi lugicament a fan spetacul però a devu a devu trateie comuncue bin e ënt i zoo al e 'na coza d'atrasiun, zoo però l'animal sempre ën gabia secund mi a va nen bin